Raha amiko manokana dia ny mihaino mozika no mety amiko rehefa manao dia lavitra satria amin'iny ny fanahiko sady rotsirotsiny no sady mampazoto kokoa anahy amin'ny halaviran'ny fandehanako ilay mozika.